Tyondo anyun ne oo ne kiakeer, ko ki akeer tyo kiakeer tyong'ing che che chaang ak che chang lakini ne kiaroo ne oo miising ko tyonyi kileen soeet, sooni ko kyakeerchi ariiipen, ki kuree kamnorok, ko ki ka yundo anyun le kyokeerchi tyonyi kileen soeet akuni notok nekiakeer ale iin tyony neka ne- ne oo miising eng' iin eng' eng tyongik tokol che kiakeer, kwa anyun soeet akine ko ka tyony ne koroom amu komang'chi imbar nepo chii ko ka ko purpureen kei tukul, komang'chi kuu ko- ko tuyo ak kiak chepo piich kokiiko sereet choo, at nai anyun ale ka tyonyi ni kile soeet ko tyony ne- ne ne ng'oy akoo ng'eme tukun ng'eme tukun che chaang.